Kulisiku ndyasimuke pavusiku ndihapukuwa akati umama ndipukue ndibie kusyunge, ndikapukue ndikabea kusyunge kusyunge. Ndiabea ndikilikwa pamunyu heha vakata kuilya kunyumba ndiahasea kunyumba, ndikalya ndikingira kunyu ukvukimbi ndianyue, ndianyue ndikaka, ndianyue ndisika kusyule ndikava vita ndisikulu kuwari. Swima avana syule voni mwidarasa, ndikasikera ndimwinye, mwalimu mkuu akitsa avisike umwalimu mkuu, ahata wevi ndakata safya ati isava kaswele lina ndikwelewa akeni, ati umwalimu aha, uju umwana uju ulukulu huale kwahiyo mumwilika kunyumba ndikata vamwilikuvene une nandikwiri ulukuwale vakata aaha! sawa. Sasa isala iji ukwatamike kuofisi ndasise kamuofisi, ndikanza ukulukaluka wita ndi- kalile yaani nandikwelewa akeni. Vakati isaitsi ngoja tumwileke kunyumba vakanula vanasili ndikabia kunyungu sisaka kunyumba, vaka mbuusa, kwebeche unyung'wende ichi hamuna nani- ninywili, uku vakatove kafumoja ndikakwapaasi ndikaanza ukudeha, ndyadikire ilisaa ilimoja. Haya, vaka ndevie nde- nde- ndedekile, vakata ngoja tumwilike kusibitari, utsisawa kusibitari vakado vakatundika amadilipu. Isiku ivili nandisinduka nandikahehi ndyakire wita ndisu. Vavie vatundika amadripu yaani nukwisa kusinduka isiku ijavili, saa saba pamunyi vaha, ndishangaa ndinumama afu vambikie imadiripu, nandikwelewa ino kuno ndisikevoli, ndikanza ukuivusa ndikumbusa umama kwemama tukisike kukahunu mbona une ndinamadilipu? Atie umwene kaa! ivi naukwelewa iko itsusu ukutu ukakalile unywama amakimbi ukalile ubia kusyule ulutengu kuleta ifuluku nditienya kuna ndikwelewa? Atie ndoivo uvo ukatsimie apa isa ipasiajiwa apa tukuasakanya ukuta, inyake wipo ninyake wiswa, nditie kaa, kombe vojelewa atie eehe ikwisa unesi kumbusa vipi? Nditie safi, eehe! ikikuletera apa ukwelewa nditie nandikwelewa akinu kwanza apa minsatie umwene haa! polesana sita sana dogo. Yaani naukweweka kula itakusibitari ipaka saizi, nditie nandikwerewa ndikata amama kwahiyo tuvuja akatie, ipakumala amadiripu nisinda ndakata haa! ponemalile isya amadilipu nisinda nuwakati syondilitamu <noise> atie eehe! koo ndohifo inabido ukojera kituma lisinda namdiripu. Ndakata sawa, ndsakakojera madilipu kahasira madilipu ndyalie kani? ndavie ndimala amadiripu kani vakandusu vakata tuja kihunyumba ukusisawa kunyumba. Ndikatamise ukuja kwanza ihali jangu jikave mbivimbivi tuja venevule. <noise> jikata amataama isiku jiani ijahano pa- vakata ndibyake kusilusisaka kusyula umwalimu kumbute, uve kwanini? Nukisikolo kusyule nditie ndakaileta. Keki, ahande ndikijeleza ukiti anda akabia kusibitari jivie moja, mbili, tatu, eehe haumili, <hesitation> inyakuno nandikwelewila vikumbula ukuti ndakanyu uvugimbi nditi aaha! sawa, haya va- umwalimu akapatie iasila akatova kuwane, ndikalemale ikivoko, ndive ndilemie ikivoko kuja akakonyi vakata ndibyake tena kunyumba ukusisa ahonyumba, inabidi vanyire leka kusibitari kusibitari vakasiona ikivo, ipala nuwile lwije ndinilihovo, <noise> ilyamwalimu. <noise> Ndihabia kunyumba ukusisawa kunyumba, vakata ndibie kusibitari, ukusisawa kusibitari vakati inabidi tone ikivoko kwasababu aswia avatuvile alimiesi, vakaone ikivoko ndikakiluka kunyumba usisaka kunyumba, umama akatuvila atie kwaini umwalimu ichove ikivoko ipaka ulemale. <noise> Nditie enyakiji umweni labda ukambutsya akabu tukabia kusyule numama ukutsiha usyule utuku ukatengule ukuvala. <noise> Ukusika ku- kusyule um- utweke ukatengule ukuva vikumbusu umwalimu umama, hegotwa viliumwana ipakale imyache umwene kainya kumwana uvako, isumbufu ninoko ukusoma, inokwa twita mulaki hunyumba hala kamatwakuli isyule bora atsove itamilake kunyumba. Umama atie uve Beti kwanini ubeli isyule nditiune nandiberile isyule lwaka umbusise susikeke nendehisa kusyule isiku ivili, ndikamweleka une vali uvundikele sabuvundi uvundi lukulukaluka muofisi umwene akeleko, atie umesna uju asetu kisaiji niniko ukusoma sijui nini, amambo umolusu aya. Ndiseha kwanyuumba, umama akaanza ukuta kwahiyo isaiji inabidi tukuwamisiulu baba atie hakuna kyahama isyule, akuna keki, ikwendelea ukusoma bala na paliva pikumwibata atauvitena.